البلدان لازم تخلي الاولوية لل لحل المشاكل الي بالاغض اكثغ مما انو تخليها عال استكشاف الفضاء - لانو انت عدوغ حلول والحلول لازم تكون سريعة قدر الامكان، انت عما تغوح عالفضاء وتلقيلك اغض صالحة للسكن وهاي ، تاكلك سنين ضوئية كثيغ ،بينما تحل المشاكل عالاغض اشقد غد-كم سني غاح تاكلك ؟ قليل ما صحيح ؟ فالحل عالاغض اولى